اييه طول عمري مش باحب نغير اسمي ع الرغم من ان كان اسمي مش عاجبني. لكن <hesitation> لما كان يتعرض عليا ان انا ممكن انغيروو لاء. ليه؟ لان انا كل الناس عرفتني بي، وانا اتعرفت بيه خلاص فبجيت حد مميز فبقى عايش معايا من زمان فهنغيرها ليه. <hesitation> حتى لو اسمي مش عاجبني منفضلش ان انا نغيره انفضل ان هو يفضل زي ما هو. لان الاسم دا سمة الانسان فخلاص انا اتعرفت بيه.